Ël Giapun al e cunusü soprattutto për lon ch'al e la cultüra pi antica, për le tradisiun millenarie, famuzi a sun i samurai, ch'al era d'gent ch'a cumbatìa <hesitation> al era pagà, al eru d'mercenari, famuz a sun i templi d'la religiun che ancura ëncöi a sun praticà